Kii kii holiday iria mbigagu nkoni ii ntuku ce thigunku ntuku ee thigunku nwithaira nuuchenekea ukeethira ukiugaa nyaa ii gucherekea yaav thuge ethira buchemenie njena kwi baria buutirigene abo bugachemania ukithira ii buchemanirie noo tugee ethira ijaa ijaa kuruga ibuthinjire tuge ii kugura nya mburi bujathinja mburi bwathinja mburi ukeethira nuugwitite naa twana twaku weeta na twana twaku bwakenaanira naa nkuruki nwithaira irio tukwiiriaka guchigurira nya tuguu tutweru ukagurira twana twaku tuguu tutweta ukethira oo ibuu tugeethira ii kanirene bukamba ii gwita bwinthe kwi baria Batigagwa bakaruga yaani bwikite oo bwikanirite duty baria bakuruga baatigwa baria baagwitite kanisoro baageeta bweeta bugachochania eeni ukethira untu buu ibuugukeria ukethika eethira kwi aria kwi jaria butaria mwaka juu junthe.

Likaigua bwega likamenya maa ngatetheka kana munthi fulani tuikamutetheria aana lilikeethira kirya baku busingwa kwi kangataniro kwi ngwatanino iria na ngwataniro ii ginti kia bata liliniimbigagua nkeni ntuku ee thiguku na nkuriki likimenyaa bwichokaina nkatho murungu nonthi aakubukinyithia mwaka juungi naanthi tugaa ti kawaida tugaa manthi jontre ii murungu kwou kaba ni liush mburitue cakwa mbugaa thiglinka niyo inkenagia noonthi thigunkua nkooroekwa egia gikeno kiinga kia mwanya gikona yaani likeethira nyaa kwaria tu naanth ba family kwibakia litirachamanagia nabo bwania thaaiji wisawa ni li linii inkugaa tu kaaba kaaba thigudiku uuni iu yo holiday ina mpambaa ikuugaa ingukenera nkurukil ee iji ii inge tinkenagia nonthi buttohemania jaa family naa tuuge ethira ikwiinkata irio twinkana nya twingwa ukethira mwekini karatu likeethira eethira ii twane ngui kii jionte nii thgunki aambaye aambaye holiday ee thigunke nooyo iri sawa.